E fomba famokarane gitara feo, arakaraka e karazany e corde io misy corde kidy izy io, da misy kidy miazakabe miazakabe miazakabe avao, rehefa corde kidy da igny feo kidy igny! misy oe majeur, mineur akoakô iza aby gnamignao, da tindregna izy io henara e fape- e fampesa azy.